मैं लोक परिहन मां सफर कना बजाय अपणि कार मां जाण ज्यादा पसंद करोलु। अपणा परिवार दगड़ि किलेकि एक त परिवार कि बात चि। कख घूमौण तूं ते पलि यो बे आईएसबीटी लिकरा, तब तेका बाद बस मां बिठा, तब तेका बाद यो बे देहरादून जा। तेसे बढ़िया अपणि यो कार चि, त कार मां पूरा परिवार ते बिठैलि। बटा मूं खाणों खाणों ते जखि मूं अपणि मनपसंद जगा चि, तमु रुकी भी सकदन। कखि मूं और कुछ दिक्कत परेशानी एगी, त तमूं भी रुकी सकदन। अब सार्वजनिक परिवाहन मां क्या व्हंद कि आप अपणि मनचाही जगा मां खाणों नि खे सकदन। न ही रुकि सकदन।